Jaeko mopeti tëtäguaju oa ova araroipe mopetieta pañandepopa mokoipa mboapi arasape kuae tëtäpe jeta. Yaeko, jetayaeko iupareta jaeramiñovi kaaguasureta jokope jetavi guinoivi <noise> pañandepopa puentereta jare museo <hesitation> capital jaeko estocolko colmo suecope imiarireta